Mi loran diga zamanu annobo en bee sahabo en ngam mi laara, Ngam mi laara nobe doggini rayuwamabbe egaa arande warugo ragare ngam no be wiyata rayuwa mabbe no be joodiri dum beldum masin mi yidi mi laarina hoore am.